sæl og verið velkomin í í þættinum í kvöld segjum við frá því þegar kviknaði í Seljaskóla í Breiðholti kíkjum á

heyrum af kvikmynd sem sló met

ég heiti og nú verða sagðar

krakkafréttir mikið eldur kviknaði í Seljaskóla í Breiðholti um helgina tvö hundruð og fimmtíu börn áttu að mæta í skólann í gær í þá álmu þar sem mesti eldurinn hafði logað en skólastarf var fellt niður tilkynning barst um eld í Seljaskóla rétt eftir miðnætti á sunnudag þegar fór í gang slökkviliðsmenn fóru fyrst upp á þak í

og reyndu að komast að eldinum og slökkva hann vel festar og erfitt að gera gat á þær til þess að komast að eldinum mikill reykur steig upp af skólabyggingunni hitinn varð svo mikill að það var hættulegt að vera á þakinu þá var fenginn

til þess að auðvelda slökkvistarfið eldurinn logaði í einni álmu skólans en þær eru vel aðgreindar hver frá annarri og því barst eldurinn ekki víðar um skólabygginguna eftir að það var búið að slökkva eldinn var mjög mikið vatn í húsinu ekki er vitað hvernig kviknaði í nú þarf að finna bráðabirgðahúsnæði fyrir nemendur skólans lundabyggð er að verða til í Hrísey en lundarnir þar eru dálítið óvenjulegir því að þeir koma alla leið frá Kína og eru úr plasti hugmyndin kviknaði fyrir tveimur árum og markmiðið er að búa til lundabyggð með þessum

við erum með nokkra staði hérna í eyjunni þar sem við ætlum að koma upp svona

og hér erum við í dag bara til að planta þessum

eru rúmlega fjörutíu tegundir varpfugla í Hrísey en þar eru engir lundar lundinn flýgur um Eyjafjörðinn reglulega og leitar sér að æti en hefur ekki sest að í

Hrísey eins og á flestum eyjum í kring ef verkefnið gengur vel og lundabyggð verður til í Hrísey myndi það styrkja og stækka

það gæti líka verið gott fyrir ferðamennsku því lundinn er vinsæll fugl og margir ferðamenn sem sigla um Eyjafjörð spyrja um hann sannarlega vinsæll fugl og við finnum það í hvalaskoðun hjá okkur

er mikið spurt um lundann þá látum við okkur dreyma um að geta boðið upp á gera það að verkum að fleiri ferðamenn

hingað til eyjarinnar þetta myndi verða partur af gönguleið í Hrísey

allt til bóta og skemmtunar bara verið rúmar tvær vikur í kvikmyndahúsum en hefur laðað að sér fleiri bíógesti en stórmyndin

hefur mjög lengi verið

leikstjóri óskaði framleiðendum

hafi verið sökkt af ísjaka en það hafi þurft

til að sökkva myndinni

sem hann leikstýrði líka er enn á toppnum tæpum tíu árum eftir að hún var frumsýnd

eiga samt ekki langt í að slá metið

tvö þúsund og nítján byrjaði með pompi og prakt um helgina á appelsínugulum

vakti mikla athygli á

og fjölmiðlar allra landa voru ólmir í að ná tali og ljósmyndum af hópnum búningar hatara hafa vakið mikla athygli í keppninni

það er kannski ekki skrítið mikil spenna er fyrir hátíðinni og margir forvitnir að vita hvort

tekst að komast upp úr undankeppninni listamenn frá fjörutíu og einu landi og eins og venjulega var fjölmennt á þessari sextugustu og fjórðu Eurovision hátíð eftir appelsínugula

var öllum listamönnum og sendinefndum boðið inn þar sem formleg setningarathöfn fór fram fyrri undanúrslit Eurovision byrja á RÚV núna klukkan

er númer þrettán í röðinni og aldrei að vita nema hatrið komist áfram seinni undanúrslit verða á fimmtudagskvöldið sextánda maí og úrslitin sjálf eru á